Bueno de nen pollo de cucuitlach ose sabor natural bueno non ti pupua pio cuitigue puapua a ti mi tía tlalia in atol de toto qui papue quistilia nochi ni plena tetema yemaca in básquet tlaria icte guan de in tripas se yemaca in cuitsitsin non de tripas se paca guan se tlalia icon guecagui non pollo de cachi de cuachuitlanon cachi guelic ocse ni sabor non ni serbirigui de caldito de mole o de se chigua de pipián in pio de cuacutlach non cachi guelic de caldo icon serbirigui pechuga quistilia she chigual de raja ica guachinango de pechuga de pollo de cuacutlach nochi icon se chigua ocse sabor guelik